<hesitation> shinkafa ki ede ni dasi aka sabo ki na waɗanko ni kolshe zaini kuma na ngo a tishi kullum yi dole zugon ko chanja sabo ki mu dolon ko shinkafa ki ede na mu wanko si ka haɗi saboda mukshe dom zugon ko saboda kaa'a mu dolon ko shinkafa ki ede ai mu dolonko kanni kenan saboda shinkafa ki ede to a mokshe dom ki zugo da sabo kaa'a a mokti dom ki zugo marai shinkafa ki ede mu hashe si a mokti dom ki zugo ngo sabo ki zaini shinkafa ki ede mu dolonko ki mor na mu waɗan ko si ki mor to mu tishe to a mokin ko dom zugonko sabo kaa'a mu kolshe zaini kenan shinkafa ki ede mu hashe si mokin ko dom zugon ko sosai <noise> shinkafa ki ede a mokin ko dom zugonko ngo ba kasani mor a mokin ko dom zugonko sosai sabo kaa'a lokaci a mu gomtan ko si ki mor ko manja sai ka zali tishe si shinkafa ki ede to a mokin ko dom zugon ko sosai sabo kaa'a sai ka moi zugon ko dom ko ma ginatinni saboda shinkafa ki ede si kullum ki mor wammi ka tishe a mokin ko dom zugon ko sabo kaa'a a ginateko dom sabo kaa'a mu dolonko si ki kanni kenan shinkafa ki ede to na waɗanko si